Pues äj ntzäkpa't äj nku'tkuuu se'tupä, ä kasyi ntzäkpa't este nkojtapya't nkotpa't sojskapa'tzi, nkojtapya't este cebolla, tomillo y este tomillo y ti'yäk est axus y nkojtapya't este pimienta y jejtzye't nkojtapya titya'p y jejtzye't ntzäkpa mejor sasonatzäkpa'tzi, jenyap ma'nte't se'te, ma'nte't se'te, nkoj ka't sunpa con koyaji'ktumä koyaji'k. ka solo jejtzye tzutz sunpa jejtzye'ti't ntzäkpa.